Kilpkunn om rahulik ja tasanõ elläi. Hellü timä väega pall'o ei tiiq ja rahuligult, aigladsõlt käü ummi käüke. Ja tä esiki makas vahel ka peris pikki uinakit.